صراحة أنا بفضل القدرة على التحكم في الماء. لأن الماء هو أساس الحياة ويعطيك القدرة على تغيير الطبيعة والتأثير على البيئة بشكل ايجابي. تقدر تستخدمه في الزراعة تروي الأراضي وتساعد في معالجة الجفاف أو نقص المياة في المناطق. بعد الماء بيكون أكثر أمانا في التعامل معه مقارنة بالنار. ليه ممكن تكون وتسبب دمار? الماء كمان فيه هدوء وقوة وفي نفس الوقت يعني تقدر تستخدمه باشكال مختلفة.